सब से आसान तरिका लुगा धोएके खातिर पहिला बडकी भडियामे सरफ धएल जाला तव पानी डालके घोर के उपरी से लुग धरे जाला मिचे के पारइए ओकरा बाट कौनो समय के लागी छोरे जाला जौन मैल काटेला मैल काटला के बाद मे सावुन लगाए मिचे जाला यकरा बाता पानी में पखाले जाला पखालला के बाद मिच के घाम में सुखाए जाला एकटा बात आइ रण लगाए के राखे जाला ।